Au bak safe pinyak a ana bocor de au alo hatoli makerja untuk mai taon sone au afadan ae mai tolong au de te au sanga safe pinyak te bokor a ba'en de au ta bisa safe pinyak de mai ho kerja fen ela au bisa pinyak lolang te au pinya lolang bauk a so